Awʋ leʋleni akɔ nekele mʋanɩ nɛɛdɩɛ katani dʋ usi mɔ adɔ usi kakavlɩ kʋ kpatsa alo ẹlote alo ɛtuɛdi atsima mʋa akɔnavani ɔdini akɔnayɔ atsapɔ mɛ ẹtʋguidʋ maxlɔ donivuɛ mɛ wʋe akɔdɔ ɔdini akɔnayɔ makanigbata mavani mawlɔ dɔnivʋe ɔdini akɔ navani afɔnatsi mawlɔ dɔnivʋɛ alɔ agbedi maye akpa agbedie mɛ awɔliyi mɛ ɔwɔliɛ la matsitʋ nivʋɛ mivʋɛ akɔne dʒofʋe bapɛ kɛmaba alili la kɛmavani kɛnabelixa ɔbadza kabafʋsʋ ɔgba kɛ alɔ kamavani kamewledʋ nɛfɛ bʋamʋ itiniɛ kɛdo ʋsili la kʋ tɛsɛni ewle la ɔdi akɔnavami akɔnaʒɔ yakʋtʋ yɔ atsapɔ faa wakɔnaʒɔ ɛkʋɛdi natsapɔ mavani metʋgʋidɔ mɔtʋ nʋ ɩvʋɛ ɔdini akɔnavani ɔsɔwlɔna matsitʋ nʋ lvʋɛ <hesitation> agbɔmayi kivie kɔdʋ ayila madʋ wɩe dʋwʋ ayili bikʋ kɛmaba alili ananays okʋ alo ekʋɛde yowʋ ɩvuɛ alɔ bʋakʋ ɛnadɔ ɔgba nayɛle mɛ miewleɔɛ.